Amunnya <hesitation> bekisah ini ja gin waktu sma tu ulun hanyar pindah dari palangka sekitar dua tahun disana tu rancak banar mendangar acara sekolah ni pentas seni bemadihin jar sempat kada ngerti jua apa gerang madihin ni kaya apa gerang madihin ternyata madihin tu kaya sambil besyair jar orang tu sambil kaya benyanyi di- dianui gendang ditambahi gendang tapi akhiran nya tu ada misalnya kaya a huruf akhirnya di ikuti lagi huruf a lagi dibait keduanya kaitu jadi bemadihin ni kayanya <hesitation> tradisi orang banjar yang kada tapi banyak orang tau apalagi orang- orang yang masih muda- muda ni kada tapi tau na syukurnya disekolahan ulun waktu sma itu ada pentas seni yang memang diharuskan ada peserta yang umpat madihin na bemadihin ini yang mungkin harus dilestarikan jua lawan kanakan yang masih anum- anum yang masih muda- muda ini biar tahu madihin tu kaya apa gerang biar kaya ulun ni istilahnya pendatang dari kalteng ni misalnya datang ke kalsel ni oh jadi tahu madihin tu kaya apa oh ternyata madihin tu asik jua mendengarnya tu oh mungkin didalamnya tu ada dimasukan dimasuk akan lawan buhan madihin ni kaya nilai- nilai hidup nilai- nilai agama mungkin ada jua yang kaitu. Habis tu kaya amun di jogja ni tradisi- tradisi mungkin <hesitation> munggahan na, munggahan tu amun di jawa amun di jogja ini kaya tradisi orang mungkin makan- makan nyaman lah be- beramian ketu <hesitation> besama- sama bemakanan <hesitation> tradisi yang dilempuasa lah istilahnya munggahan itu tadi kek makan- makan besamaan kek masih mungkin bisa ada jua yang ulun pernah lihat dikonten- konten bisa kaya di tiktok diinstagram, munggahan tu kaya <hesitation> satu kelompok orang kaitu membawa makanan kaya satu orang membawa ayam satu orang membawa nasi na kena dimakan berami be- besama- sama lah rame- rame lah kaitu. Yang ulun tau tu tradisi jua o di ini apa orang makasar orang sulawesi orang apa itu lah <hesitation> orang bugis lah orang bugis na dibanjar tu banyak jua pendatang orang bugis yang ulun tau tu ada <hesitation> binian ini dihargai lah istilahnya dihargai binian untuk dinikahkan ni misalnya dengan derajat sekolahnya sma. <hesitation> mbah tu kena kuliah na semakin tinggi pendidikan binian ni semakin larang jua harganya da gasan menjujur istilahnya na orang banjar tu kan kalo itu tu menjujur ibaratnya itu lebih mahal kalo orang bugis misalnya inya kuliah atau ambil s2 apalagi dokter misalnya itu mungkin lebih mahal jua mahar nya ya uang panai itu tadi habis tu kaya orang lombok na mun orang lombok ni kawan ulun s1 tu suah bekisah jua jadi buhannya ni cara untuk <hesitation> pina nya cara untuk buhannya menikah ni di <hesitation> diambil lah istilahnya dari keluarga ibaratnya kita diculik na amun amun kita orang awam ni bepikir hah kenapa binian sampai diculik kenapa bisa sampai kaya gitu kaitu na tapi sebenarnya tradisi untuk meambil binian tu dari keluarganya na kena waktu handak istilahnya bekawinan nya kena dibuliki lagi ke buhan keluarganya kaitu.